हुमे ब्लैक वाली कॉफी ज्यादा पसंद आइये। बजाये चीनी वाली कॉफी या क्रीम वाली कॉफी। काहे के मारे एके कुल्ल करण है। कि हुमे ब्लैक वाली कॉफी ज्यादा पसंद आइये। बजाये चीनी और क्रीम वाली कॉफी। नम्बर एक को करण जाउ है। कि ब्लैक वाली कॉफी को स्वाद वास्तविक और सुधा होत है। जीते जा फील आत है कि हम कॉफी पी रहे हैं। लेकिन वहां पे चीनी वाली कॉफी में हुमे तउ जा लागत है। कि हम कोई चाय पी रहे होये। और हुमाये चाय पिबो ज्यादा अचछो नाई लगत है। अगर हुमाये चाय पिबाये का दई जातु है। तउ हम चाय नाई पियत है। अगर हम पै पूछ्ची जाये तउ हम कॉफी ज्यादा अच्छी मनिये। बजाये चाय के या फिर क्रीम वाली कॉफी या चीनी वाली कॉफी के। और ब्लैक वाली कॉफी में कैफीनौ पाओ जात है। जीते कुछ अलग अहसास होत है।